Ira foli fere-fere noye annduɗen. E nder majji foli e seɗi, foli e wodi foli e ladde e wodi ɗi wuro. Ɗi wuro joni ira gertoɗe, e jaule, lulukuhon, e bangwaji ɗiɗo fu foli wuro non e wodi foli ladde latiɗi ira bilgaje en ba lulluwa en kolikoli en, silgare, dute e ɗume gotcare e waliwaliyel, mamancuppul ɗi fu woni ladde latiɗi e seli.